امممم أنا حاسس إني بقالي يجي أسبوع نايم أيه الهبل ده هو فيه حد بينام أسبوع ايه اللي جاب السرير ده هنا هو مش كان فيه سرير تاني زيه؟ ، ايه ده طب هما لحقوا يشتروه ازاي؟ واتركب في نفس اليوم؟ ،ايه ده ايه التاريخ اللي في التليفون ده؟ هو التاريخ باظ ولا ايه؟ أنا هخليه تلقائي هو اصلا تلقائي يعني ايه يعني أنا نمت اسبوع بجد؟ ، أنا مش فاهم حاجة أنا هدخل أنام.